Bouma bodouma a migna, iyabe yabe ma laséye lasétini, déri biléwo, ghounne wo iyabe iyabe botouma ikadji motou nan ha migna, ikane lé kadji sire di wouye gnodiou iférine noungma bountéke, ikane né sitatini, iyabe iyabe fé wounne noung kandji motou, botou.